Tukuk cha maktai aa- aa apaipaitune yek petut nekikisichoni, amache awa emet ake ne ma emet nyu na menye kila, amache awa emet neuu dubai, sipakeer tukuk chetomakeere kila, amache amache kepe ak choronok chuk tukul, ana ako choronok chu tukul koipwaa koipwaan koipwaan zawadi sasikchi apaipachi petut ni, amache petunoe kokeny, kei- ke- kealwaan karii sanenyu sokosikchi apaipait eng' petunoe, amache kokeny kealwan mukatyat nekinde, netoma netoma akeere ako makatya netoma aame pesyo, akechop makatyandeni kwanyinyit, kende tukuk chamache anende, amache kokeny keipu keipu tukuk chekiamndai makatyandani, keipu keipu keipu soda, keipu keipu keipu tukuk chitomaaee, akepa akepa ole kararani, ole mii susweeki, ole nyaliil, ole ole mamito mamito, mamii kelele, ole kisiis, ake sele ake- ke- ke- ke paipachi petuni tukul ak choronok chuk, akeipwan karinae kakealwan, petunae sasikchi apaipaiit kapisa, aka ak lakok chuk kokeny, amache situn kepaipachi petut nie tukul, amache aene apaipachi petut nekikisichon komie akamache apaipachi eng' emet ne mamitei kila.